Fomba mahomby amparondrognina siramamy agnatina hanigny, ohatra zao miezaka homagna raha naturel. Par exemple, antely. Au lieu de enao andeha hampiasa siramamy karaha zao igny ampiasanao antely. Avakeo mbô homagna raha tsy mila siramamy ohatra anao kafa homagna déssert igny tsy dia homagna raha mamy loatra fô ohatra fruit ndraika ataonao déssert.